Ko kamiaku a nitua a niga. ako mas la ngi tru hatati bakut ena hatati gma bte lue gma niati komo mar hatubtu miaku a niniga i hanahan tar na tra masla tar bakute hatots regen barte lasiri tra aman hatati bte na hatati rma bte sberi ta palau bte na tapa hange ra tuaren. A tanta ka. a komas ka menga luma bakute sho hanga ngi. ba masla te sho hanga siri, na tanta ka has. a kue mas ka menga a kuin kokou te hanan hange gaku a masla, noni a nitotoa. Na ko mas ka menga mamana ka, te mne ka megaku aman ka rke, a nitotoa tar mne tubtu hange nu. Na ku mas kawu te sbe sbeng ats palou, ats palau te yantuein holegaku a mats ka te e kto hanigera kannan. Te mne ske ske palau gaku. akue mua tna gu traha i niaku rke a latu e palisne. Ko mas kamenga a ka te hatapa hange gaku, a masla tar. Na marken te kte nguku, ka te kte nguku. a masla e mas kukte ren, ba rori te, balam te kui hobtemen ba rori has te tra ru a marken niati te kamenguku ba rori te kukte siri ba rori te hatubte ren tra nitotoa taren temar pipito eren a nitotoa tra masla. taren. masla, taren. maslu kawu nu tamta na tamta has tanen.